أكيد نفضل نرقد على فوتاي ياسر مرتاح، على لارض لا منلقاش راحتي و على الكرسي ماهوش مرتاح جمله، أصلا واحد يقرا عليه بسيف، أما بالرسمي فوتاي قريب نرقد عليه أصلا <laughs> مش، مش قعاد و أصلا، أصلا في عايلتي فوتايات الكل طلقوهم.